Mi nana belɗum Asawe, ngam walaa ko mi watta, sey mi waaloo, mi ɗaanoo, mi ummoo, nden mi yaalay gureeji iyaalu am.